Tadidinao ve ilay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofinofisinao? Nahazo fisondrotana aho ka hotanterahintsika amin'izay izy amin'ity taona ity. Tonga dia eritrereto dieny izao ny programa tianao atao rehetra, sy ny toerana tianao hotsidihina rehefa any. Amin'ny volana aogositra isika no handeha ka dia efa ampahafantaro ny lehibenao fa tsy hiasa ianao amin'io volana io.